أنجم نتكلم بعدة لغات، العربيه طبعا هي اللغه الأساسيه لنح- نحكي بيها و معاها التونسيه بالطبع، نعرف نقرأ و نفهم الفرنسيه و الانجليزيه زادا و الحمد لله نقدر نتواصل بيهم في مواقف مختلفه، عندي القدره على فهم بعض الكلمات بالإسبانيه و الإيطاليه أما منعرفهش نتكلمهم بطلاقه.